د څارویو څو ډولونه تلپاتې، حتی د ژوند لپاره، ملګرتیا جوړوي، په شمول د فیلانو، ډولفینونو او فلیمینګو. دا اړیکې کولی شي څارویو ته ډیری ګټې چمتو کړي، لکه د ژوندي پاتې کیدو کچه، سرچینو ته لاسرسی، او احساساتي ملاتړ.